طبعاً مهم إنه نعرف الأخباغر اللي حولنا ونتابعها أول بأول، طبعاً مميزات كذا إنه ما يكون عندنا انفصال في الواقع يكون عندنا اتصال دايم بالمجتمع، عندنا دايماً الأخبار نعرف كل جديد، وفي نفس الوقت إذا خلينا كل اهتمامنا على إننا نتابع الأخبار بس ممكن نوصل لمرحلة إنا نهمل أنفسنا ونشغل أنفسنا بالمجتمع فقط ونهمل أنفسنا ومسئولياتنا، فكل شي له مميزات وعيوب.